<noise> <hesitation> Fahafatarako ôh fangarogne pizza za si, asia sôsy tômaty, da frômazy mozarella, da saussison, môrtadely, <noise> <hesitation> jabon, sakay sakay be toa, <noise> poti-kegna, poivron, <hesitation> tamatesy miaro tongolo oh, e sira moa sy adigno la teo.